عشان تنظف الثلاجة أول شي طفيها، وطلع كل الأكل، شيل الرفوف والأدراج، غسلها بالصابون ومويه دافية، امسح داخل الثلاجة بخل مخفف أو صابون خفيف عشان تشيل الروايح والبقع. نظف الأبواب والزوايا زين. بعد ما تنشف كل شي رجع الرفوف والأكل وتشبك الثلاجة زين، وبكذا تصير نظيفة ومرتبة.